قطعة أثاث. طبعاً انت اذا تشتري طاولة لو مكتبة لو شي اتجي معاها تعليمات معينة تقول ليك شلون تحطها ويا بعض عادةً مثلاً ناخذ شي من إيكيا وجدي تجي معاه تعليمات عادةً مثلاً تحط فيه سكروب وتحط فيه مطرقة